זערא, איינס, צוויי, דריי, פיר, פינף, זעקס, זיבן, אכט ניין, צען, עלף, צוועלף, דרייצן, פערצן, פופצן, זעכצן, זיבעצן, אכצטן, נייצטן, צוואנציג.